<hesitation> wale ɓou khu mendi bou khu menji khu yu nasara tukhui who khu digi kude, za khu dina khu diina khu dina lenya weh khara worri keb khugho, lenya woh khu worri <hesitation> khariyi wasa khai khai yamina ghom don ɓou khu menji khu mun wei manni weh dole ne khe diina a’ng-a’n-a’ng hakuri, khu diina <hesitation> woh khara kebkhugho domin ɓou ku mengi khu khi toom dole khe dii na a’ng kebkhugho don duk miya woh kab pou khuni, miya who kebpou khuni karre kere tiyi gaba amma miya woh kab pou khuni, miya woh kebpou khuni kerre kere tiyi gaba amma miya woh akebehna nim kerre arri napri woh toonrn toh duek linya woh kebpo khuni fa-duk linya woh kebpo khuni ɓou hu wawo yawano linya mikke who gbuddou linya mikke wo gbuddou bomifa pikkeh mik pikke mikke-mikkei kebpo khu zun-mikkei a-ameikayi rayuwa khapohkhuzun-kha-khakuzunem domin bou mikke-mikke dakkulou khuzun mike arri worri ɓa tu woh wa toom ɓou mikke ƌakkulou khezun mike arri wawi yu worri toomin toh ɓou ku mengi pari worri toom ta dole ne khu dii na khu keb khu gho khu diyani miya we khura keb khugho, Khu digai miya miya woh khuzu-khuzu yei siɓɓagho khun lii zun khun munzun paro cewa ɓou-mah menji fa mah ɓou ma menji ma woni toom dole mah kheb khuma ɓou mah khebpo khumai ɓou mah khabpo khumai mari wori toom ɓou, mah kheb khumam mari worri toonim toh merei kei fa menji kheb khui ɓai khu menji khu wortoom ɓou khu menji woh deii kiri summogho ta khu dii na khu kheb khungho, khu dii na khu web khu gho, khu dii na khunyi yi-yi-yi khu ɓallo weh khara yi a’wuni woh nira yii don ni-ni don-don don <hesitation> munti-ti-titi-ti-tii-ti tii pohk tipoh khuno ti minai kei saboda haka dole ne khu diina khun-khun munni paro ti sibbaghe khu diina khun mun paro ti khugho cewa ni menji ni wortoom amma kafi khu worri toomin dole ne khe dii na khu kheb khugho dole ne khu dii khun balli ya ɓong-gho awohnii who niryii-awohnii woh nirayii domin ni wortoom, awoh wuni weh niryi domin siɓɓanoh mikkei worri toom, awohnii weh nirayii domin ni worou worpohkira who-who kheb khira, awuni who niryi <hesitation> dong ellonkhui siɓɓanoh ɓou mikke illou mikke ta gabo woh niyow toh ɓou khu menji ɓou siɓɓaghe illina mikke yuwa wattu weh woh kha khu yow ti khu phebe, Dole khu ƌlina khu kheb khu gho kha keh kha manna gho maddina tama-tama ɓalle ya ɓong mun awuni woh munri yii woh munri yi monni shine. Muri kheb khumun ɓou man khebpo khumun tsemun teimun ta-tamun balle ya bongmun aporo nii woh muri yii domin ɓou sibba, mun mikki illou mikkei tah wattu wawo weh mun yoju kei weh mari yii ɓou khui menji khu wori toom dole ne khe dina khu khab khugho ko-o-o-khi dam <hesitation> ɓou khu wawi khidam woh khra youwani wah awallam wanna liwmegho ti talla dole na khu dina am khebkhui khu diina a’n khab khei ɓong khu kbebi ya ɓongho tah khu dii na khur, yi tunani awuni ni worri woh nirri yii ni pernti yaii khidam woh wauwaweno ɓomi pɛp khi dam wikkei fa sai dai khu dliwoh khu ɓallo ya ɓongho, khu diiwo khu yu tunani, khu diiwo awuni niryi a’kokkho ni woh niri bii a’kokkho niniryi woh nari biim, kokke ho pellou bou kho biyou kokkho whe wala khara wori toom ɓou kho biyou kokkho woh a'walla’m khari wori toom toh bomi ɓou. Khu ɓomi khara gabani linya woh mikkei worou toom linya woh mikkel waw poh woh-who poh khira zun-woh khrazun linya weh mikkei kha poh khu mikkei kebpou kuzun yu Ƌakham linya mikkei khebpo khuzun bomi mikkei mikkei dgi kha weh khira dagham linga weh mikke khebpi khuzun mikke woro toom, dagham lonya weh mikke khebpo khuzun khari woi mikkei mina zun khara haddigi minazur minazun-minazun <hesitation> khi duwo duwou a’a dai daim so, amma bou khu khebpo khugho khara weh minagho ti dii na dai dai amma makha kheb khughom mina gho arri diina dai dai’m toh nidiya tebgho tenou bou khu mengi khu wortoom bou khumengi khu wortoom dole neh khu kheb khugho, dole neh khu diina khui yi khum balli ya ɓongho awumati waj niryii woh ti-who ti-wohti-wohti-wohti-titi-wo-tii-woti, ti taimikeno ninyii, ninyi nin worri toom saidai nin khebpo khuno, saidai ni diiwu ni ɓali ya ɓonghnoh, sadai ni kudau weham wallam, weh a’wallam woh woh awallam wattu ya dono sai khu kuddii sai ku khebi woh tah ta wattu kha, ya dogho wala takhum poro ida tei don tu nani mikei pellou ɓalli ya ɓongmun i kei mun pellou ɓou khu ɓallou ya bon gho pellou, ɓalli ya bongho woh kobari, balli kei a’wuni woh a’wattun ne gho pelle-pelle tah wattun negho <hesitation> bou kho yu, ɓou kho yu wikkei kaza amma woh khari yuwani khire pelle-pelle wohkha niyii? Pele kokkhai neyuwani kei kate mungho weh khari yiim dola khu diina khu ɓalli ya ɓong gho tik hui, balli ya ɓongho khriyi who khriyi ti temgegho Woh khriyi ti-titi-ti-ti-ti-ti mungho woh khriyi diiyal khu khe toom, khu khe toom, khu khi toom domin ba’a kikkem khari iya worri gaba’m, khari iya <hesitation> kye toomin tah khara dii na <hesitation> khu diina konong tah ɓangho kaiil miya kei <hesitation> ga yanda weh miya kei diigin, ga yan weh miga kei ta yuweni, khere a’diigin a’ɓalgi ya bongni’m, khere a’yi’m a ɓalgi ya bongni’m, khere a’yi’m a ɓalgi ya ɓongo kere a’yiweh a’balgi ya ɓong’m khere a’yiweh a’yi khere balli ya bong’m who niryi kei ti taimikano, woh niryi kel a’ti taimikeno’m, dole ne diiya khu ɓalli ya ɓongho bou khu menji khu worri toom, ɓou khu menji khu weh khe phebe weh khu phobe kei worgi ɓoh khu diwo khu yow tunani ɓarkhui diwo a’wuniwo niyii ni who weh khu phebe, A’wuni wori niyi, woh niryii woh narri woh rii woh ti khu phebem, a’wuni woh niryi woh doi yamba worrou ta maznoh sa, pep kei khu dii na khu ɓalli ya ɓongho ɓou-woh khiryii domin domin wori toom ɓou khu worou toom digi yanda woh khu dii-na khu ye tunani kha ya ɓongho, khu ɓalli ya ɓongho, ɓoomi sibɓanoh a wuni woh murri yii domin ma mun weh mun weh woh khu phebe a’wuni woh murri yii don lenya gab mun cewa kaii mikkei pa ga yanda mikke digin, ga yanda weh mikke wurgi khai kha-kha-khaya minazun Minazun digi wala-mina zun digi wal, mah ma ɓou mah diina mah yi tunanan konong tah kɓang mah-konong tah kɓang mah, nemo kai gabi minani ma mikkei mah yamina lenga mikkei gab lim-gabmiya kei kha siɓɓani amma mikke a’khebgi khuzun’m, mikkei akubgi khuzul m mikkei ayigi sittau, mikke a’ghengi-a’worgii <hesitation> pidi weh linga hadigi mikke ghengho woh mikkei kha pillun kha ktei dan weh woh mikke kha khun khadzun mikke diizun wana piƌƌi siɓɓazun diwon-diwou-diwou ahkiri saidai mikkei worri yi kirri piki li siɓɓazun ƌiwo a’nkyol ta-ma kulle mikkei kyolgi ta-ma dole ne khun yeh siɓɓagho khun diina kha sun mikkei yi tuna zi-mikkei yi tumani domin yanda mara-yanda wi mara tapiya mikke ɓalli ya ɓongzun cewa gashi woh mara yi ɓou mah menji mara bii paro nidah tebma ei mmara mara-mara wori gaba ɓou-ma ɓou mah kuddou birri bii paro nidirah tebma kei mari wori gaba’m kullum ma diya khaya mah pig, mari meru kha piy-mara meru kha piy amma mah diya mah ɓalli ya ɓongmun ɓou mun kham mah diya-mun khammah ɓalli ya a’wuni woh muniyii, don mun wori toom a’wuni woh muryii mari wori toomn ɓoumah leyolgi ta-ma-mawossi kyol ta-ma ɓou ah yigi kirri ma wossi kirri mah gheng weh ma yuwani kha-kha ɓanghma Sittau ti mummun woh mur mengi magi paro kha ɓangma-mayi poro kha chirama ɓou mah yow poro kha khirama tamumma weh yamba a’tah wossema’n-yamba tah-tah-tah-tah-tah tah-tah-taddma har mayi gaba har maji gaba menatei nidita teb gho kha taha pikki kei woh murri yii dole neh mun di na mun ɓalli ya ɓong mun wala ɓou khu diina kha siɓɓa u mannagho dole nah kulum kha yehzun dina khakun kha mu-munzun paro la ga weh murri yi bomi ga ɓou mun you mikkei-ɓou mun biyo weh nigi tah teb kei mur-muri-muni wori toom pɛɛp ma kei mara gbuddi kuma mara-mara gabi yadda leng titi-tu-ti-ti-ti i-ti-ti i-ti tebcewa kai kai siɓɓa mikkei-mikkei wago-mikkei wami khbab khuzun amman pa ɓou mah khiri paro’mu fa-gab lenya fa mikke ta banghma lenya tah gab kai siɓɓa mikkei kedeng a’nkye ta-ma, kai siɓɓa mikke an gheng tsereb mikkei ayigi poro poh khuzun’m sai dai kidam dii wa-ane angyem manni wem angyem manni wem sai dai kullum mikke tsinye zun tiya kumeh ɓou mikke penna tun mina liliu mikke a'pergi phebe’m sai gheng kyol ta-ma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 Saigho warra yin kirri pa angyi weh lenya arri teb ti khugham toh niƌa tebma ammolli muhamma kheb khumun ummun khebo khumun mur-muri worri toom ɓou mari kheb khumunm mari worri toomin nida eh ma paro-nidai tebma paro kei neh nm-mma meh siɓɓano neh nm-nmna gbudde ti khu ma kuma ni ƌai munma paro kei ɓou ma khirou domin ti taimekemah, ti taimekemah mar-mar-mara ghuƌƌi mara ghuƌƌi ka tei ɓou ma gbuƌƌou ka tei wallahi konong tat-tatitukho konong tayi-ta-tat-ta cewan kai siɓɓa mikkei-mikkei dikha kha-kha tomonim yagarotso amma ɓou ma kheb khumam mari iya diinan cewa linya ti gagh macewa mah ai siɓɓa mikkei an tomon-a’n tomon ya rotson itei niƌa tebma ammonli khamma khau khu mun domin kham mun worru mu mu khammi yamba ti-ti-ti-ti pɛne mun, yamba kuma ti tutu khobi tuam yamba kuma tu mumun woh mur kenyi, yamba kuma ta mumun woh pɛp woh mum mummenii, yamba ti mun mum bou mun khebpo khumun kha khu khra sinkei mundiya mun-mun ƌiya yauwema nidiya munma paro ammoui khamma kheb khumun,-ammolli khamma khau khu mun khamma ɓagri khumun-ammolli khamma ɓagri Kham ma ɓagri mere mun pɛp mmaka were mun dii na mwere woh konong ɓou mikkei wawo toh tah teb kai sibba mikkei-mikkei wawo-mikei mikke-mikke wawo mere-merezungayanda weh merezun weh mikke tayigi, gayan woh mikke yigi gayanda weh yamnazun ƌigi, gayenda mah dazzun digi, ga yanda ga yanda nnazun diii ellonkhui mikkei khebpo khuzum ɓou ma kheb khumam angyi lenyam woh ti woh ti-woh ti-tii-wohti teb tah kaii ma pɛnou-ma pɛnou weh amma ɓou khama khebpo khumam konong tayi paro ti khu ma tabta kaii sibba mikkei-mikkei digi kha tomon ya rotso mikke digi kha tomon rotso, tol nidiii tah tebma ammolli mukhamma kheb khu mun. Ɓou munmenji lenya weisimun lenya mun <noise> lenya yi paro ti khumun wei wala don yawanci ɓou mah yi bou ma kheb chumun’m lenya a’tiyi paro min wala ti chumun’m mikke ta teb paro woh awala’m tu khumun’m toh khammayi mun khamma yi mere woh dii lenya ti teb parom gbang tu khu mun ɓou neh narra’a ɓou nayi kheb khunong lenya arri taɓi teb paro’n gbang tu khunong saidai mikkei tah teb paro tsua, paro weh a'walla’m woh mikke ta teb tu khu noh amma ɓou mun yow mere woh wale lenya tah teb paro woh bang tukhumen kukrasin munƌan ye ma ammolli mundiya ye’ma-ammollii khamma kheb khuowe domin ɓou mun khebpo khumun lenya tiyi paron ɓang tu khumun lenya tiyi paro ɓang tu khumun ko ƌou kha pare kei